<noise> toh-toh Hankŋ say barga humburu da’bu kam burra ga humburu ba ya chine gwandi’wo din diya agahiŋ ka gana ka kadira kakiŋ nama, da nin namamo biŋday dinmaŋ diya hankan say niga humbura noya, da nin namamo di man tarka wee naŋ kulu kaŋ amoru, naŋ kulu kaŋ a’miri kala niga ma dooro asay no burra ga humburu gwandi. Sannaŋ hansi mo han kaŋsay burgahum bura din zuru asay, za nitaka diya ni fati kazuru asay agingana kin nama, da nin nama mo nidi shikenaŋ ninno asara nwa. Sannaŋ kwaine bayachine fonowoo din diya ni ne nima hayoo asay agahinka ka kin karum kinya sum kin gahamu kulu torutoru, ni dimo wadin masala da ban ka masala chandi ka shikenaŋ, sannan kwanay fono ma ya dinno aga tai burrasai fono gahin kadinin a’gahiŋ gadinin badinimaŋ diya amaka ka kwato niga, da ban kin gahamo saranisay mo shikenaŋ nidi inga kachi masala ballay halsaho dunga yowora I’siba bee gahamra. Gwandi biŋde gwandi gogate ba buryan sanadiya buyaŋ nidimo baykulu gahumburu buyaŋ nidi ba zanka kaina nyiti gahumbura inga kachi tambaya. Sannaŋ kuma ba sannaŋ hinchin foyan gahinka burra nama inga kachi armser, hawbunbu agahinka burra nuku nidi niman turra gabi, da baŋkin chuti kazeyri shikenaŋ.